Jarkunen yani won ishin itaat dib yette won akasi sun it gugette wot dogortii malii won ak sagale ishin borbadet sun ishin birria gugette rawotte bines kun man ita yenan wot dorgaa. aba kan wot dorge rawo tet dubatan malkan malii aba sun dandee kasan baan hinqabanii qabani dum wolin nyatanii dib yette woluman nyati ishin sagale ishia tuutu dum akan survive tii.